كنفضل ناخد الفلوس على الكادو، حيت الفلوس كتعطيك حرية ديال لختيار شنو باغي تشري، و أنا دابا محتاجة ليها كتر من الكادو،. وبالفلوس نقدر <hesitation> ندير هداكشي لمحتاجة ليه، ونشري الحاجات الضرورية ديالي و من ناحية خرى، الكادو هو زوين ولكن معندوش نفس القيمة العملية لكتعطيها ليك الفلوس